I porpi gh'an i tentacoli, che fòscia anche da-o ponto de vista vixivo a l'é a caratteristica ch'a l'arresata de ciù. Pe-o resto no saviæ cös'azzonze ancon, into senso che no son un biòlogo, donca no son manco bon à dî quæ son e caratteristiche de unna bestia ò de unn'atra, à meno che no seggian pròpio vixibili comme inte sto caxo chie.